Ko'o jo'ot atësëp kap ti'i oy i'oyëy y ko'o du ti'i ja tun ja xajanëp je'e ko'o jo'ot atësëp kap ti'i i'oyëy y ko'o dun oy dunëp xajëp pues oyëb jedun ti'i dun taj mabyë, nëxpë je oy pyësëm.